Escalera reta yaiporu jaeko ipauere vaera opaete yayapota o yave, ñañono kavita mbae yae, yayupi vaera pipe yaja vaera ivate, yagueyi vaera jaera kua ikavi yandeve jaema yara vaera ñañono kavi ivate rupi mbae yambogueyiye vaera jaerako yaiporu kua mbae